Nu’ geez par comid, chi rac th fiest roh, par btáah, par gactche cob, par gahy bzáh, gula’ gez gyw zana nuga na par bzáh, nu’ ga sarten par gay beel lañny, par gay bxady, beh-beh ga na par gac, gay <hesitation> btiux, par gatche zëtbudy, nuny nany especial pa par ga’y zëtbudy, nii gazy na’ny.